Pues guacamol rac yiësh guacamol ga rac preparar ru ah <hesitation> lliñ ña rumbeñ con shiit ni rac ne- rac ne preparad chic guacamol ga ru a llic len tort rausa beñ tort chic ru ah <hesitation> sanwui nubuelt ru yiësh len con nic nac ni ru ra yiësh lene vaya pues cashi rca nu stal llaäc ga re vaya lla na pues bi riet nisiú ra nit ca- casaló ra llaäc ni nac cashi stal llaä yiësh biu re stal ra plant biu deb re par de lleich pues na chine riab nicií riet nisiú nic se ne ra llaägega lla na sob tiop si ne choon ne nic nac ni rap beñ casi par si gast ro llú nubuelt tiop choon ne ruiau beñ lat ni nu yiësh nac re mas ru lleich ni la san pedr roc sol nu ra yiësh ni nac ra daiñ roo roc rac nu ru stal yiësh sa nes mish nes roc nac ni sied ra yiësh re pues re diar cad sied ra- ra beñ ni riet to ra re chic sic nac ni rio roc rio yiësh par- par rdaune canu na vay pues de yiësh nac ne diari hui la ne nac ni mas ru rau beñ re casi Verdur par ra beñ vay <noise> tal ves sic nac clima sten yiësh vay hui nu- nu clima lat rcane shet ladi cual quier te caro ra ca ra cos nu- nu lat ni rca ra ne shet- sheta <hesitation> shet radi cat te ra frut ga nu- nu lat rcane shet ladi shet radi caro rca ne vay la ne huiesh nu ne per na com shi mod rsi beñ nic nac ni rau beñ re por que nic si nac ni maru rchac lsone ca nu nac ne beñ daiñ re la re ra beñ vay campesin vay nic nac ni por nic chic nic mas- mas huiesh o barat per rsi ne- ne vay nic- nic nac ni rdaune canu re.